<hesitation> ebe ni ba ginyahe out ni wo ibigya ku kpiwo, iwo atu bi oyabosu, owowi pi oya yimu kowila oga ga atula, oya ga tikpo kepeniase niye ba tagye noga ngma wa yi ha ni. Iwo otun oya yigye ya gbeho kolu la, owo ni omoyi kase kwe ofoko kase oya kwotu kowonu shini aboni na nyebe ng oyap gani kwe ona kada kdemo ojk yagbodagaye. Mumani iwo out, owoni asebibi gyo ya wa iwo ya wonu, owo ni oya wonu adole kole ya gyu mo oza bibi yawa, ibigyaku ke out bini hushi no ya bose ko tiyi koza rore nu la. Oya nyiso ya giso koda, ga gwutagye iso koda, owoni omiyu oya saida, owoni omiyu ala niyiwa gebe niyu ya gege ya gani, owoni awoye na kwo niyu gebi shiyi lo aya kwu woni ogebi shiyi ku oganu oma, okwuma gebi shiyi lo oyo kwu oza rore nu are, owoni ogigyehe ishi ken keno kotu eno owa gwutugye mamani iwo oyh gege ya ga ipu kogyu oki ya kwi gye nu, ebeyanya oya kwigye wa gwutagye biyo ga yo jijie lo ni, ebe ni ba yo za ni shomotu ko ma ni oma